<noise> fuerza bondashe te ka listron olan bola bordaba porrub testela awa llegan <hesitation> ka galj kob balone ganya <noise>